Äj onhko'une'i pues jenä nä'ijtayutät tele television, jenä television muspa'p pyi'kyajä, 'yakja'pyajpa, 'yaktu'yajpa, hay veces mye'tzayajpa'p canal ja'ku jutä'p canal mye'tzayajpa jenä myesyajpa television, pero namas que äj recomendatzäjkyajpa't une' ja'ku jana mas kyenyaj television, por que hay veces jumyajpa wyitäp nta'p kenyajpa mas dispues, viene mi mi tzame pä'najyaj como a los treinte, cuarenta año a cincuenta año, pues nta'p kenyajpa wyita'mpi'k, jumyajpa wyitäp, este 'yaktokoyajpa wyitäp.